Ŋna lia ŋga, mɛɛ ŋ kuŋma feŋ mi-ŋ kuŋma lɔŋfeŋ ` na mi feŋ. Ŋ wa lɔ mɛ feŋ mu mi, na lia mɛ a ma ŋ kuŋma. And ŋ kosa nyia. Ŋna shuga wa lia mifeŋ ka koa. Kɛ mbɛ feŋnu wa kɛ shugaɔ pɛŋ mbɛ to anu nyia. Ŋna feŋ kinyae nu wa lia. And táai bɔɔ mbɛ lumokpɔmɛsɛ kɛ wakɛ feŋ mɛ nuɔ mbɛ a nyia. Kefe, mbɛ a kɛ wakɛaɔ. Lumoe, mbɛ lumoe kɛ wakɛ feŋ mɛ nunuɔ. Na ready lɔɔ a nyia koa, hiŋi lɔɔ ŋ waa mbɛ a mi, mbɛ a nu kɛ wakɛaɔ. Kɛ ŋna a nyia. Kɛ ŋna a kɛ kaŋ kimae. A kimae loŋ, kɛ na na cɔpuɛ bi. Kɛ na sii ŋna masa ma. Kɛ ŋna a leŋ kɛaɔ. Ŋna kɛeaɔ, ŋna bande ŋna lɔŋfeŋ lɔŋ da, kɛ na mi. Mbɛ a leŋ kɛ ŋ la. Mbɛ tiia mina leŋleŋ mbɛ a siiya. Ŋna bande, kɛ ŋna na-na na, feŋ tɔɛ bi. Kɛ ŋna jɛɛ na kɛ kaŋ kimae. A kimae lɔɔ tée mu lɔɔ ŋna rɛle ready a koa, ŋna ready lɔɔ feŋlɔŋ koa, ɔɔ ŋna ready kɛmu mbɛ a bɔɔ nii, kɛ ŋna ta ŋna a bi nu ŋna a nii. So ŋga, ŋna komu nu lia a mɛ nu. Ŋna feŋ mu lia mbɛ a mi. Mbɛ a nyia feŋ muna, a nɛ nu na tɔ ke sana. Lumokpɔmɛsɛ, lumoe bɛ. Mbɛ a wa nyia mbɛ a mi.